Ny karazaña fandrahoantsakafo hita amin'ny lakozia koa zañy volañintsika da sotrobe fañafangaroa, da sotrobe fangala rô fangala raño amy hañi io. Da ahita vilañy koa fandrahoa vary na ndraiky ataon'olo risy kokera reñy efa mandeha elekitriky. Da vilañy fandrahoa laoky da lafôro da no fa olo mandrosondroso zañy da mañany mikroandy koa.